الجبال أم البحر؟ أكيد أحب الجبال، أجد الجبال <hesitation> جميلة خاصةً حيث أن المناظر الخلابة والهواء النقي فيها أستمتع غفي الطرق الجبلية وأستكشاف المناظر المختلفة، أحس الجبال تعطى شعور بالهدوء والسكينة و <hesitation> أقدر هذا أنا-أنا شخصياً أقدر هذه الطبيعة وهذه الأماكن.